د جاپان د چای مراسم یو ځانګړی دود دی چې د همغږۍ، احترام، پاکوالي او ارامۍ پر اصولو ولاړ دی. په دې مراسمو کې، کوربه په ډېر دقت سره د چای پاڼې چمتو کوي، په ځانګړو لوښو کې یې اچوي او بیا یې خپلو مېلمنو ته وړاندې کوي. مېلمانه هم په ډېر ادب او احترام سره چای څښي او د دې مراسمو له ښکلا څخه خوند اخلي.